<hesitation> Injantaj kum mum k'um a'lo' kumentikoo' kumächikoo' a' mum k'um kuxot'ikoo' kumentikoo' chen mo'nok xeet'el kup'o'ikoo' kutz'ikoo' ti k'aak' ti junp'eel kum ka' tan uyoom kutz'ikoo' xak, taab' ka' u ka' uyoom ma'lo' tak kupät'ik <hesitation> o'oykij ka'oykij jo'mij utuk'ul la'ayti' kujok'sib'il yan mak kujok'sik kutz'ik ti fridera ku- ku mächik jun a' k'ultun k'ukultik ma'lo' kutz'ik <hesitation> yek' yek' kutz'ik yek', kutz'ik <hesitation> ulaak' taab' taab' y kutzäjik ma'lo' kutz'ajb'il ete waj a'lo' ki' ki' kujok'sik mak ti u ti ujanalil a'lo' jach ma'lo' ti janb'äl men a'lo' u- uyich k'um a'lo' jach ma'lo'.